Fomban-drazan̈a bôkà torky ndraiky zen̈y kôa efa faha-roapolo sivy amby fanjavan'ny ôktôbra zen̈y irô man̈ano repoblika jiàby zen̈y man̈ano parady ndraiky man̈ano misy evenman hely ataon-drô. Dia man̈ano ramadan irô ramadan de brahi- bahiram zen̈y dia amin'ny andran'io zen̈y man̈ano fety be irô. Man̈ano vizity miaraka amin'ny famy man̈ano sakafo be.